كالعادة، بجرب إني أطفي جهاز الراوتر أول وأشغله مرة ثانيه إذا ما زبطت معايا هذى الطريجة، بشوف إذا المشكلة بس في جهازي ولا كل الأجهزة الموجودة في البيت كمان في هذى المشكلة، بعدين إذا المشكلة هي استمرت معايا فترة، أكيد بتصل على خدمة العملاء وأبلغوا المشكلة، وهو بدوره راح يساعدني، أو إنه راح يوصلني مختص البيت يصلحه أو يسد لي الجهاز إذا كان خربان، أو هو في المشكلة. <noise>